Xanone ndakué xanda'á tenja xanda nakoja, kachi ndaja ko'ó alcohol ña yinjuan kachindá inka tatá ján kakan ndako iin tuté nrute ndute ñaxhikoá ayuu ayikuan ngua kachinda kuu vá'a.